Pues madyë ëch animal oy wi'injëp oy ka ixanëp mëjk t'suk a'ax jue nak yë wëdyjpë nak kosatyë y ayoy nëkë yaj nënëmëy y madë mëjk kyaxë.